Singapur om kah Aasia riik. Siin om väega pall'o Aasia riike nüüd, aga noq, ma ei usuq, et sääl ommaq määntsegiq väega erilidseq traditsiooniq, tõisist riikest erineväq.